Kuxa kuannro kadanro, kadao iin mesa tá nidaño ko kueo tablaxó, ta nachukio ta taxani yeo yitón jan ta kixao chíntónta natennretón chín ho o on. cierrejan tá taxaninri ni natrnnretón ta keo tao iin metro ni keo clavo ta kaoña medir ta koreo nada konru xatón, konru nada konru ho o on. katón ña kotu yato'o ta jan ni ixatu kao ho o on. nakenroto taxaninri ni kuxáa kenro nida no da uxatón ta xa kuan ña koa ña koño titón jan chí nida na oño titonjan ta koatanña koa iin a oni a i iin a uu'a onia komia koa xa nri komia jan naoño titón ta komi xaatónjan tu ña con katón jan ta ko kaniga lia, ta jan ixa natendretón ta taxaninri ni natendretón tá uni ni kuxá chioto clavo tá taxaninri tada nguan kuxation keon liga ta kao ho o on. kuitón xhín ña jan danruviónto ta xa ni nruchivitón dikuan ta xa ni kuani teixón ta xa oni tán iin tei ko kon.